Ley government should focus on protecting ley natural en- environment because <hesitation> the are countries they are like well built for in- for infrastructure but what ley can face we are na facing it so and we are protected because of ley natural thing la we having so if government do protect it or when government protect ley kind na natural thing neh la we having <hesitation> tourist will able to come see it and ley can still generate money and it will able to protect us who living like we don't have <hesitation> too much flooding to certain part of our area because of certian natural resources we having breeze blow ley kind na storm la can happen in other area we can't experience it here because there are certain kind na resources la we have for la protection so when government protect la kind na thing neh it will tourist to come also and a will help them to generate money through la tourist and then we will be protected.